Men ishga ketayotganda musiqa tinglashni afzal ko'raman, chunki bu meni kayfiyatimni yaxshilaydi va energiya beradi. Musiqa bilan yo'l davomida qulaylik va dam olish hissini yaratadi, bu esa stressni kamaytiradi.